Gollirde an duu, <hesitation> biroo an ana ton yo e biirooŋaaji goɗɗi kaa. Kaa ɗun fuu so ɗun hiirii hawri kaa ɓurataa poloniiɗe jeegon.